Katrín Gunnarsdóttir danshöfundur dansari og hagfræðingur er vön að halda mörgum boltum á lofti því hún er höfundur verksins ÞEL sem Íslenski dansflokkurinn frumsýnir í Borgarleikhúsi annað kvöld og brúðkaup Fígarós Íslensku óperunnar í Þjóðleikhúsi þar sem hún er höfundur hreyfinga

í rauninni að dansa ég fór í svona

dansa og var í

reyndar mjög snemma að semja þegar ég var svona tíu og ellefu ára var ég að reyna að semja

söngleik sem við settum upp í grunnskólanum okkar ég fór að keppa í

Tónabæjar og öllu þessu þetta var

mjög snemma hafði svo gaman af því að búa til dans alveg eins og að dansa Katrín lærði

við Listaháskóla Íslands og fluttist þaðan til Hollands þar sem hún lagði stund á

síðan hún sneri heim frá námi hefur hún sett upp eigin dansverk unnið með hópum og samið hreyfingar í leiksýningum og tónlistarmyndböndum þar á meðal fyrir Ásgeir Trausta Ólaf Arnalds og

fyrir tónlistarmyndbönd eða auglýsingar og slíkt er náttúrulega mjög ólík vinna því að vinna fyrir svið eða vinna sem danshöfundur í leikhúsverkefnum eða slíku það er auðvitað ofboðslega fjölbreyttar áskoranir sem fylgja því

að reyna að búa til dans fyrir einhverja fjallshlíð bara þegar þú ert farin að hlaupa í einhverjum

inn í einhverjar samhæfðar hreyfingar það er ekkert sem undirbýr þig fyrir það þú náttúrulega

þegar það kemur þessu tiltekna verki þel með hvað ertu að vinna hér hvaðan er innblásturinn fenginn þel er eins konar líkami hóps

hóps og ég er að skoða hvernig svona hópur getur fléttað saman hlustað sig saman og myndað eins konar landslag í rýminu ég held að einhvers konar svona mjúkt og lífrænt handverk

ótrúlega gaman að vinna einmitt með þessum hóp dönsurum Íslenska dansflokksins og finna þeirra orku og hvað

þeir koma með

ferlið einn þáttur í starfi danshöfundar sem er kannski ekki sá augljósasti er félagsfærnin og það að halda utan um hóp búa til rými þar sem fólki líður vel og er öruggt til að skapa geturðu sagt mér hvernig þú nálgast þetta ferli að eiga samskipti við dansarana sem eiga í hlut hverju sinni

bæði að halda utan um hóp og að reyna að miðla þeim hugmyndum sem þú vilt ná fram við hópinn mér finnst til dæmis mjög gott að reyna að kynnast alltaf efniviðnum á mínum eigin líkama fyrst áður en ég fer inn í að hitta til dæmis hóp af dönsurum þá finnst mér mjög gott að vera búin að kynnast því kannski sjálf í stúdíóinu svo ég viti aðeins

að biðja um síðan er auðvitað líka bara finnst mér ofboðslega mikilvægt að reyna að

áherslur á það að

ég treysti öllum sem koma að ferlinu í því að vera fagfólk í því sem það gerir dansararnir eru

vita alveg hvar þau eru

mörk eru og geta komið með góðar hugmyndir og eru hluti af ferlinu þetta verður aldrei til í tómarúmi það sem ég geri

dansarana og aðra listamenn sem koma að ferlinu maður þarf ekki að horfa lengi á það sem á sér stað hérna fyrir aftan þig til að átta sig á því að þetta er mjög ólíkt hinu verkefninu sem þú

við um þessar mundir brúðkaup

það er í rauninni bara það kannski einfaldar í rauninni málið að verkefnin sem ég

hvert ofan í öðru hérna eru bara mjög ólík verkefni þar af leiðandi er maður með allt öðruvísi fókus við kannski eyðum ég veit það ekki þremur klukkutímum í að búa til eina mínútu hér í í Borgarleikhúsinu en

ég kannski að fá að skapa heila senu fyrir óperuna á fjörutíu og fimm mínútna æfingu allt öðruvísi vinna þú ert að vinna

í óperunni

meira að handverkinu og svo er þetta líka miklu meira abstrakt sem

að gera hér sérðu einhver sérkenni eða sameiginleg þemu á þínum verkum hvað ertu mest að fást við eða hvernig er áferðin á þínum eigin verkum einmitt já kannski gaman að þú nefnir einmitt þetta orð áferð mér finnst einmitt svolítið gaman að reyna að búa til áferðir í rauninni ekki

að búa til skýran hápunkt í því sem ég er að gera heldur

vinna með svona hægar breytingar vinna með umbreytingu fjölhæfni þín er ekki bara bundin við danslistina sem dansari og sem fæst við ýmis verkefni heldur ertu líka menntaður hagfræðingur og hefur unnið nokkuð hefðbundin skrifstofustörf í gegnum tíðina það er í rauninni sami gamli partýbrandarinn hvort ég þurfi ekki að fara að semja dansverk um hagfræði og svona ég held að ég geri það nú ekki en svo er bara

oft rosalega gaman

ég hef tekið tímabil og unnið sem hagfræðingur að fá líka bara svolítið andrými frá listinni það er bara oft líka mjög

gott það er ofboðslega hollt